Este i chemo kin josq'ij ri ri wchech <hesitation> nab'ey kintaqij ri mesb'al i ya kinrik ri mesb'al este kinchop i kinmesaj nejel este <hesitation> nejel xe' jaay kin wesjelul nejeel ri mees ri k'olik si k'o mees k'o este quuq e kinwesjelul ruk' mesb'al i kinwesaj nejel ri xe' ch'aat xe' este k'ub'al s-aaq <hesitation> nejeel kinwesaj este wuachi' koj xe' teem <hesitation> i tek'chi' kin kin kin muul ju yakb'al mees <hesitation> kin ykan chpom i kink'amik este wachi wachi qk'u' ri mes wi' i xuq ke qb'an este pksin nejel este qmesla' nejel chxe' wachi' qnuk' q'aq' wi' xe' ri mees ri meex xe' teem xe' nejeel wachi' k'o mees wi' i qya'k i xuq ke qk'uu' ri mees wachi' qyapoon wi'